ग किनु विभिन्न प्रकार ऊ कॉफी ऊ नामांग ली रिंगच। <noise> जवा दू प्रमुख कॉफी ऊ नामांग, ईपा ता क्लासिक कॉफी ऊ नामांग। एस्प्रेसो, कैप्पुचिनो, लैटे, मोका, फ्रैपे, अमेरिकनो, ब्रेव। दो निपी स्पेशलिटी चा, कोल्ड ब्रू, आइस्ड कॉफी, फ्रेंच प्रेस, टर्किश कॉफी, ग्रीक कॉफी, विएनीज़ कॉफी, इटैलियन रोस्ट। दो निपी फ्लेवर्ड कॉफी, वैनिला कॉफी, कारमेल कॉफी, हेज़लनट कॉफी, सिनेमन कॉफी, नटमेग कॉफी, कोको कॉफी, पीनट बटर कॉफी। दो निपी एक्सोटिक कॉफी कोपी लुवाक, जावा कॉफी, सुमात्रा कॉफी, केन्या कॉफी, एथियोपिया कॉफी, कोलम्बिया कॉफी, ब्राजील कॉफी। ए ली दियाओ अलग अलग प्रकारों काफी नीच हुजु ता आध्बोरो दू। <noise>